لو عندي القدره علي الاختيار كنت هختار القدره علي الطيران ودا لأن الطيران بيعطي احساس كبير بالحريه وهقدر استكشف الاماكن اللي بحبها من منظور جديد واحس بإحساس الطيران في السما وهقدر اوصل لأماكن بعيده بسرعه ودون الحاجه للزحام او الانتظار في المطارات